Allora diciamo subito che a me piace 'e mangià e pur assaje. <hesitation> E diciamo che a cucinà me la cavo, però ci stanno ancora tanti cos ca nun sacc fa. Però mi piacerebbe imparà, pecchè cucinà è bella, è nu modo p' rilassarsi e per esprimere soprattutto e soprattutto p' fa felici 'e persone attuorn a te. Uno 'e chelle cose ca m' piacess imparà a cucinà è 'o sartù 'e ris. Quello vero, quello napoletano e quando lo togli esce 'a mozzarella filante, 'o sugo e 'e porpettin piccirell. E 'o riso adda essere bello saporit. L'aggia magnat nu sacc 'e vote, soprattutt 'a casa d' 'a nonna e ogni vot pensav, ma come c' 'o fa buon, 'o fa buon 'a nonna? M' vuless proprj imparà, però è 'na ricetta complicata, è chien 'e passagg e serve tanta pazienza. Anche pecchè 'a cucinà è fatta 'e pazienza. Poj n'atu piatto ca m' piacess 'e fa è 'a genuves. Anche pecchè <hesitation> 'e cipolle hann sta quatt cinc'ore senza brucià e secondo me è difficil. E nun è 'na cosa semplice, però chillu profum ca sient dint 'a l'aria è proprio 'na coccol, sient proprio 'o calor d' 'a famiglia. Quindi vorrei impararlo a farlo buono, come si deve. Come lo facevano 'e nonne nost, quella senza bilancia e soprattutto senza ricettai. Facevano comunque magie. <hesitation> Poj come dolce ca mi piacess a imparà è 'a pastiera napoletana, un classico, infatti ogni Pasqua lo mangio, ma non l'ho mai preparata da sola. Mi piacerebbe comunque imparare pecchè è nu dolce che porta dietro una tradizione antica. Nun è sul nu dolce, è anche un simbolo. Secondo me impararla significa rispettare la memoria, far rivivere comunque quel pezzo di storia e poj foss 'na soddisfazione farla magari assaggià 'a nonna e magari t' dice pur che è bona. Poi n'ata cosa ca m' piacess a imparà è il sushi. È <hesitation> sì è 'na cosa strana, però mi affascina perchè è preciso e delicato. È tutt 'na questione comunque 'e tecnica e poi secondo me saper cucinare anche cose diverse significa anche aprire la mente e conoscere culture nuove e magari poi uno si adda fa pur 'na bella figura quando invita amici a cena è ancora chiù 'na soddisfazion. Secondo me <hesitation> imparare a cucinare coccos ca nun s' s' sape fa è come nu viaggio pecchè parte e nun capisc nient, faje casin, sbagl, t'appiccic, ma poi quando c' riesci è 'na gioia. Più cucini e più impari e più ti senti capace. Anche pecchè in cucina è come 'a vita, nun s' finisce maje d' imparà. Quindi sì sono tanti i cibi ca m' vuless imparà a cucinà, ma spero un giorno di imparare pecchè cucinare nun è solo mettere insieme ingredienti. È tempo cuore e passione, ma soprattutto c' vò tanta pazienza.